Mi buran yidugo mi dilla be kosde ngam jartungo bandu. dillugo be kosde do nder jartungo bandu je to goddo do wada bandu mako jartan, o heban njamu boddum ha bandu mako. iyam mako jartan den bo bandu mako watata.